Mahay mandrandrana volo aho saingy tsy <hesitation> tsy mandrandram-bolo. Ny randram-bolo haiko dia ny difisesy an, ny lambo miditra, dia ny tana ivoho. Dia ny olona manodidina ahy an, misy manao <hesitation> misy mandrandrana volony. Ankafiziko anefa ny volo mirandrana saingy tsy mbola nandrandrana aho hatramin'izay.